Raha amin'ny anahy manokana raha ohatra ka hagnano voyage agny Afrika Atsimo zany aho a, dia mazava ho azy a, ny <hesitation> zava- ny raha hoentiko vôlongany a dia ny pasipaoroko a, dia ny visaako a, dia ny karapanondroko a, di any mombamomba anahy manontolo alongany no vôlongany. Dia mitondra amin'izay aho a lamba zay maivamaivagna ahafahako <hesitation> misolosolo rehefa t- rehefa tonga agny. Dia mitondra koa aho a <hesitation> fitaovana fangalangalana sary hijerijerena ny zavaboary hitako magnodidina eny dia zay fotsiny a ny raha hoentiko a raha anahy manokana.